मैं जु ची टहलैंड पसंद करलु किलेकी किलेकी यु हमा शरीर ते आराम दायक ची अर टेहली ते मैं आसपासे चीज भी देख सकदु छो अर वेगु भी अनुभव लें सकदु छो अर टहलैंड से मेरा शरीरो हल्कू वार्मअप भी वे जोलु।